पेचकस उ उपकरण होला जैसे छोट या बड़हन पेच के घुमा घुमा के कसल जाला। जैसे कोनो भी उपकरण ठीकल राहेला। <noise> पेच के कसे के खातिर केतने प्रकार के पेचकस इस्तेमाल होला ए ते हमरे जानकारी में नहीं बा लेकिन एतना जरूर पता बा कि पेचकस बड़ा, छोट, मध्यम और हर साइज में आवेला। जौने साइज में पेच कसैक होला ओह साइज के पेचकस इस्तेमाल कई के ओ पेच के कस दीहल जाला। <noise> पेचकस के इस्तेमाल करेके खातिर ओके पेच में खाचगा बनाल राहेला ओमे घुसा दीहल जाला। ओकरे बाद ओके गोल गोल दाहिने तरफ घुमाएल जाला। जेकरे <hesitation> बाद उ पेच धीरे धीरे अंदर होके टाईट हो जाला। जैसे काम बनी जाला।